العالم منذ خلقه كان يعاني دائمًا من الصراعات، فلا يوجد سلام كامل في العالم. <hesitation> طالما هناك تضارب مصالح هناك دائما <hesitation> عدم استقرار ولذا لا أعتقد أنه سيكون هناك سلام، لأن <hesitation> العالم يتنفس.